خوذا گیانێ ویش ئا زاڤڵێشە دەینا پێنە خوذا ئیشەلا مەمنوونەشەناو، ئێفتێخارشا پنە کەروو باعێسوو سەربەزیمەنێ و باعێسوو وەشیمەنێ و شانازیشا پوە کەروو و، فرە عالێنێ زاڤڵەکێم خوذا نەسانۆم چنە ئیشەلا